ब्लूज संगीत एक अमेरिका संगीत सेली होगईच्छे। इन मुख्यरूप से अफरिका अमेरिका सामुधाई। के लोग द्वारा गावल जाईच्छे ब्लूज संगीत में। विशिष्ट कॉर्ड स्वर्क्रम होगईच्छे आव एमे ब्लू। नोट्स होगईच्छे इस संगीत में मेझर स्केल के। सूर के साथ नोट अर्थपूर्ण परियोजनाओं के लाहिन। गाए या फ्लेट बजायेल के करम मोड़े जाएच्छे।